Ndi United States <hesitation> ndi heɓii, ndi - ndi heɓii enci hoore mayri ñalaande Julay e woodi balɗe nayi duuɓi ujineeje go'o e teemeɗɗe jeeɗiɗi e sappanɗe jeeɗiɗi e jeego'o, sarde nden ɓe ngaɗi adopting constitution ɗum Thomas Jefferson winndi.